Kítí kuu este tintoo a kaa ka’ari jii yua chii este suni ka kaa jiii stua’a lulití yua a veces yua katíntí nteyutí yua kaa suni te kasatí ioo ntíví luliti yua kaa tauu se’e lulití suni ma chii ñu’u ntasa kañu’u, se’e kítí luli ku yuu kítí yua.